انحنا بنسكن ببيت كبير طابجين هو كل طابج فيو خمس غرف كل غرفة فيها نافذة فبيطلع معنا انه الطابج الاول فيو خمس نوافذ والطابج <hesitation> الارضي فيو خمس نوافذ برضه فهيكي بيطلع معك عشر نوافذ غير انه كل طابج اله باب فيعني بيبجى في خمس نوافذ بكل طابج والباب.